Li diffirenzi principali ntra cani e jatti sunnu assai, sia dû puntu di vista evulutivu ca dû puntu di vista dâ rilaziuni chi hannu cu la speci umana. Lu rolu ca la speci umana assunsi cu iddi è cumplitamenti diversu accussì è puru la cunsidirazziuni ca hannu ricivutu. Li jatti sunnu stati cunsidirati quasi divini. Li cani, nveci, sunnu ancora spissu cunsidirati criaturi ca s'hannu a teniri luntanu nunustanti la so possìbili utilità.